Assafar al ana badora aktar da, hubas assafar bel watir shan al-watir jariha fayit hanal baskur haw ma lahik hanal gidar, shan keda bel watir tigdar tirai bikan mashi leda tirai foga be enek tirai asshuqul al inta ma shifta wa ti-erfal bikan aktar.